Kua baetɨ ïpora oyeapo vaera tei, ëreï kua oekareta mbae ikavivaera, omojangako mɨmbare, jare oikua vaera ikavita yandeveva, yae yave moa iyapoareta